Rí xndudii rá, ikháanꞌxo̱ꞌ naphóxo̱ꞌ ne̱. Nu̱ne̱xo̱ꞌ ne yaꞌduun xúwíi ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá. Estee <hesitation> ndu̱ya̱xo̱ꞌ xúba̱ xe̱, nu̱stuaꞌánxo̱ꞌ, <hesitation> nu̱chi̱jmíixo̱ꞌ ne̱ ná awúun yaꞌduun. Wámba̱ rúꞌkhue̱n nu̱ne̱xo̱ꞌ yaꞌduun xúwí <noise> rá. Ma̱goo mangaa, nustrámaxo̱ꞌ ne̱, na̱ka̱ ne̱ ga̱jma̱á iꞌwá, <noise> iꞌwá estee, iꞌwá rí napholóꞌ, xó jaꞌnii, yaja, <noise> xuwi mbo̱ꞌ xí nagoo, na̱ka̱ ga̱jma̱á xuwi <noise> nagoo naro̱thonxo̱ꞌ ne̱ nu̱strámaxo̱ꞌ ne̱ chímbaꞌa, chímbaꞌa iꞌñúu ne̱, chímbaꞌa ikhaa <hesitation> <noise> na̱ro̱thonxo̱ꞌ ne̱, na̱-naka̱ ne̱ ga̱jma̱á xuwi, na̱ka̱ ne̱ ga̱jma̱á yaja. Nagoo máꞌ naphóxo̱ꞌ ne̱ i̱ndo̱ó ikhaa, ído̱ rí na̱gu̱ma yaꞌduun xúwíi <noise> ne̱ naꞌne, naꞌne waboo nu̱stuaꞌánxo̱ꞌ <noise> duun tsu̱du̱u̱ jngó ma̱goo ma̱ꞌne miñú lájuíin ne̱. Wámba̱ rúꞌkho̱n <hesitation> nagoo nagájna̱a̱ ne̱ ná <noise> awúun xúba̱ xe̱, na̱ri̱gu jaꞌníí na̱ka̱ ga̱jma̱á iꞌwá, iꞌwá rí <noise> naphóxo̱ꞌ.